Wasiialah, wag <hesitation> mb <hesitation> navoo mb <hesitation> na wasiialah vag <hesitation> likumii nawasiialah vag <hesitation> vanooh nivanaa waseng <hesitation> wang <hesitation> wna kojaa kwakagana navoo kwakagana nakozaa vanooh kwaganah kabisa mmaligah na mmaligah na kwaganah navoo kuvezaah na navuyazii sanah kutaga ku ku moromah navoo uvendii uvendii uvendii chigirah kunyolanah holy madikuu gosii gosii kuvaa rahisii dah nakuvolah ndiii madikuu ya disembaah no kuzia kulaganah na vakozah kwakayolah na umanye wasiialah vag <hesitation> kwakanyolanah genyekana kuv <hesitation> namang'ana ganoo kuv <hesitation> kuromb <hesitation> mang'ana geetu vasialah nawanyoonaha kuv <hesitation> yani lilaganolitunakurombah kurombah ndiii kurombah ndiii kurombah ndiii kurombah ndiii kuu kurombah wasiialah chigirah kuvenevanah vanaa vovoo siwamenyaa wasiialah vavoo dahv <hesitation> nakutangah kuvolah idikuu fulaani wasiialah wavirii wavagaa waz <hesitation> kuprisend <hesitation> kunyolane ili avanaa vetuu vanooh wazukanah nakunyorah mziza nakuretanah nikaletana walavaa nalirushah ukanalirushia rietu no wakozah wafilah vanooh kwikarae kwakwikarah. Kuramenye kwiri moromah moromah moromah kukor <hesitation> ndiii kukor <hesitation> ndiii nakulagan <hesitation> vana vituu kandii kulah volanah chigirah na wakanyolahnah na wakozah have na vasialah wasiialah vetuu wamanye kwakwikarah na kwikara kwikara nikuletena wanyolah ulilanah walagen <hesitation> vakalii na vasazaa mkirushia kwaka vitah virango vidamanuu ku. no, nivurahi' vasialah wamadiku nganooh mvem. mveo, mlii, mmbulilah wasiialah nauvenavoo mlagan <hesitation> mlizan <hesitation> mwikare mvemauzanoo wagenyekanah mv <hesitation> nayoo mromb <hesitation> mang'ana ngenuu ya na vusilah ninduu kinene sanah chigirah nivanaa waseng <hesitation> na wakozah navanah wakozah there nivanaa mwizukana mwakuraha mb <hesitation> mwakwirana vana venuu narusia venuu lilakorah ndii lilaonekah kwa kaonandio mkavolah mvili wituu wakuvolelea dahv <hesitation> ku hinz <hesitation> mmizaa nakuvolah ndiii avarah vasialah vakozah nimveo namlomb <hesitation> idikuu ili avanaa vinyuu ili uvavol <hesitation> genyekana mrenye ndii chigirah mnyalah kurolana mgasii na mmb <hesitation> ichovaa mv <hesitation> uganda mv <hesitation> kenya mv <hesitation> haii kungenyekanah mwikare all the time no ku mwakah lulalah kumanyan <hesitation> chigirah kwakakunyii kuranirah maringah maringah ganoh sinyalah kurombah kinduu dahv <hesitation> genyekana mromb <hesitation> idikuu yakunyoranah mromb <hesitation> mang'ana ngenuu ili yavur <hesitation> kurorah. Amanganah madamanuu. mwakavaa, vanduu. vanene, dahvee. kunivurahi wasira mwimizagaa. avanaa. vietu, wamadiku nganooh. nivehichovaa. mmanyane n <hesitation> niwanaa. wakozah nimwana, wa senge, mlanganaa, mmanyane, n <hesitation> nimwanah! Mlanganaangah, groups neeyoo, mmanyane n <hesitation> vanavano. nivikhoo. vietu. Yani. kunyalah. kwaretana. dahvee. kumbasialah, vagee. na vasialah! Vetu, navanaa vietu. ku. mveichovah. mnyoleneh. mmolomemangana. genuu. mumany <hesitation> kuu. mramenya mve namikutano, vienu. kusuvira, manganah kugizanah kwavaragoli. na mbenavo mlamomah. lulagoli. aka. molomakhu. luswahili, dahv <hesitation> kulagaga kimagoli molomah vuzaa, kimagoli. vusilah vag <hesitation> wakulanga ndii. neeze mbemkanah. mgoli. mb. <hesitation> Moyai, mgoli. mbemwifaa. namnahi, hili sasa vazie kuigaa. vanaa vadii wainyumah hii nkokuigizah vanaa vag <hesitation> n <hesitation> agovuzah asante.